Li carti pi jucari servunu pi tanti jochi, ca ponnu essiri simplici passatempi comu la briscula o la scupa, o jochi chiù cumplicati. Sunnu fundamentali pi tanti jochi di carti ca fannu addivertiri e stari assemi. In Sicilia li carti di briscula e di scupa sunnu disignati cu disigni siciliani.